Ñy loko volomboasary i amiko, midika fialam-boly, ñy a avy an-dohako ao voalohany: -ñy loko volomboasare maneho fahasambara, maneho ñy hafalia, ñy fiaiña, ñy fiaiñam-baovao, ñy fanantena, ñy fialam-bole, misy koa ñy fanombohany ñy fiaiña vaovao aminy ñy raha ataon-teña.